Danmark mi hau viteti danis ti in answeysa. In danis kujini tu, meatballs ti in, fried pork itu, voksa, sangha, bread le, dud tihia niya. Atang atang tu meatball itu, meatball tiniyan popular disi, fried pork itu, voksa, fried and dry fried inan manga. Le sangha atu anju salmon ti in and mang tinanya, atamzo ka anju ni salmon itu aselina ney tinanya, raw tina ney tinanya, raw disa niya. Le atanga ayan isu bread, bread ayan and mang tinanya, bread ayan, dark cheese, fermented ani iti in and mang tina, seed, grain le tite, dairy ayan, mixed buttermilk tite, ardui, lemon tite, vanilla, sugar, yogurt tite in and mang tina ne.